Variriu mo ma mi kapinots tara awits ta ra sa nasl gimem e tara nuvi nasi boro te morangai ote vais bat a sim taim va u te rau oi evoi se iau ong suri no Dar dar vat oir vato iau ma e kinag gor ta nor kakau ma tapiok. singapo. mami peuk nge ra sa sa sa peuk i central vuse o ken ven ne i tabar va at ba vato uta ba ken se iaui tabar.